رياضة على خاطر ان الرياضة هي <hesitation> شعبية اكتر يعني مثلا لكل الاجيال مثلا مرات يحبوا الرياضة. لكن الفن مرات ما تحصلش كل الاجيال يحبوها. جيل معين يحب الفن وجيل تاني مثلا ما يحبهاش وجيل هو يحب مثلا فن معين. لكن فى الرياضة انت كل الاجيال الصـ- الصغار كانوا سواء كبار كلهم يحبوها.